من وجهة نظري أنو <hesitation> انو التركيز لازم يكون على النمو الاقتصادي، لأنو النمو الاقتصادي راه رايح <hesitation> يخلي المستوى المعيشة يطلع، وكي المستوى المعيشة يطلع، ي-يقدر الانسان ثم يخمم في الحفاظ على البيئة. ولكن إذا كان الحفاظ ع-على البيئة هو <hesitation> الأساسي، فإن فالنمو الاقتصادي راح يبطأ بشكل كبير وما يخليش المستوى المعيشة يطلع.